कुइ भारी बस्तु ओहके छोट बस्तु लैके परिक्रमा करना उपग्रह कहतियाँ । उपग्रह अपना कक्षामे रहनाके मुख्य कारण हे गुरुत्वाकर्षण बल आउ गतिके सन्तुलन जब उपग्रह अन्तरिक्षमे पठाइल जिता तौ <noise> बहुत जोडति उप्पर जिता । आउ उप्पर जाके बन्ना ग्रह ओहके घुमे लगता, उपग्रह घुमनाके खास करण गुरुत्वार्षण बल आउ पृथ्वीके गति हे । काहिककि पृथ्वीके गति आउर गुरुत्वाकर्षण बलके कारणति <noise> भु उपग्रह घुम्ता, उपग्रह दुइमेलके रहतियाँ एक प्राकृतिक उपग्रह आउ दुसरा कृतिम उपग्रह । कृतिम उपग्रहके प्रयोग खास करके संचारमाध्यमके तेहना <noise> नेबिगेसनके तेहना, पुर्ब अनुमान, शैन्य शक्तिके बिकासके तेहना प्रयोग करलजिता । काहिकिकि यि आजकाल हरदेश अपना अपना उपग्रहके बिकास करत हें काहिककि समय अनुसार बदलेक परत हे । आउर शैन्य क्षमता ओहके बिकास करेक तेहना, सुरक्षा प्रणाली ओहके आगे बढाइक तेहना <noise> भु उपग्रहके प्रयोग होइत हे काहिककि उपग्रह आजके समयमे बहुत हि ज्यादा उपयोगी <hesitation> हुइनाओला चिझ हुइगेल हे । <hesitation> जबतक्का भु उपग्रह बिकास नाइ तब तक्का देशके बिकास करना सम्भव नाइ हे उहिमारे उपग्रह देशके तेहना बहुत ज्यादा जरुरी हुइगेल हे ।